ཐ བེཊི་ནཱམ་ཀེ ནམ་ལ་ཀེ སྐོར་ལོ་ཤུ་དབུག ཆབ་ན་ཌེ་ཐར་ཏོ་དེ་ཐར་ཏི་ན་ཀ་ད་ནཌེ བེཊི་ནཱམ་ནང་ལོ་ཉི་ཤུ་གཅིག་སྤ་རི་གཉིས་ཨ་དུག་པ་ཀང་དབུག་ཏེ། དེ་ལ་ཐར་ཏོ་བེཊི་ནཱམ་རླུང་མ་པོ་ཕུ་སྤྱིངས་དུག་གཉིས་ཌབུག་ནྗམ་དེ་ཕའི་པོ་ང་འབང་ཀི་ཌབུག་། ཌབུད་ཨོ་ནང་གང་སུ་དེ་ཉི་ཐུ་གྱིས་རླུང་མ་པོ་ལམ་ཤོས་གཉིས་དབྷོ་ཐི་པོ་ལམ་ལིང་ཐོམ་ཀེ་འབང་ཀི་ཌབུག་། གྲུ་དོ་ཕའི་སུ་ལེ་མ་དོ་ནམས་གང་སུ་རྒྱུན་ལྡོར་འཇཱཔ་དེ་འབུག་ཀུ་བེཊི་ནཱམ་རླུང་མ་མཱ་སློས།